La cucina nurvigisi è una di li cucini chiù ricchi di pisci. La Nurvegia è lu paisi ca esporta chiù pisci di tutti l'àutri paisi di lu munnu. Lu salmuni e lu mirluzzu sunnu li pisci chiù canusciuti di la Nurvegia. Li maneri di cucinari sti dui tipi di pisci sunnu tanti ma li principali sunnu lu salmuni affumatu e lu mirluzzu siccatu cu lu sali.